क्रेडिट कार्ड जो है, आसान शब्दों में कहें तो बिना कैश के लेन-देन किया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का भुगतान समय सीमा के अंदर बैंक को करना पड़ता है। आजकल जो कैशलेस लेन-देन चल रहा है, उसमें यह बहुत उपयोगी है।